<hesitation> Poro nidike pamiro pur dung wrtiya pu <hesitation> mudikai addini ki munni monni the womun ɗiyi a musamman ma mbamun siibbamunti phepure gibba wang eh yakamata mu dara joo wo munɗa yuwani mukhep bhagbhag mukhep sii kirraa phog buag muta wasi ma ma kobiti kirramun kuma mu nikko eh eh mike mike watemuka paaro ni yamba kiji m u di ti ɗilli gaskiya karn kiji mu kamti ɗilli sax haka momi ma siiba mum na miki illa kaye <noise> kai tunani mamike kai yi dhukkle kai ka dhimmi yamba eh khukkle dhimmi yamba kam manni monni ma ɗh. mmi yamba rutso manni yamba ti kiregho kuma tem me go muɗɗi degho ku pragbe muni ma ku wwa kur ankegho ko kuma kari dh ta dh mmi yamba bho ma we wawwwegho angue miya we go wattu tuttozun ka ke phirang. Minite kuwakui yo walla dukkuzu minamun kau ku saap eh ko kidana ɗɗni wo ka ɗiti yam mu kau ku saap toh ma kiziri kidamki mun mimamun ampanni kam ni subbamun wo u di kama mamasun ma mol mun eh addimun ka monni ama phepma mengi saap mu mengi saap ma millam we paarina phep ɗan mu kaw ɗan mu kaw ɗa ɗa mukaw phiɗi monni eh angue paari a a kei ai ai ɗikinika mini akeikami ni oow kire wommi ari dur bhirang so ni men gi mu mu kaaw ku saaap don mu war fare ku phebe mommi koti ton ya ghenkuu ku saap kaw ku saap kaw ku saap ma ɗi maɗiya mhonni ma ɗiya monni ma ɗiya tehreɗ monni eh we temmi ya phiɗi toh wo ta woran momi miniteh a a we illotitaa kei a muna kaw ku saap kefidi ɗimmi yyamba kama mini eh ke kamini phiɗɗi ɗhimmi tamba ka mini kiɗa ke temua a walla. Ni we ta parina tiatallamun uh kuma bhike phep mu mhonni tike mo a phoro setan bhibe phep mu mhonni amma ka wutso mu ka khappiriyamu kyea kye aa bhiɗi ɗhinmi yamba kamiro a a te ɓhiɗ ɗhinmi yamba ka mini toh jire ke temu a walla yamba ka mini toh kire kei yamba a mengi kidam ketemun tun mere we turawa mikye wanna kujelmun mikye wanne mu kai yamba kuma mu kheppoh khira monni mu ɗiyo seene phazak phazak anghe bhure ka saap toh awuni awni ɓhuri yamu mbommi ɓhirang ya mun ɗa khuɗi saap kiɗamketemun a walla sii bba mun ɗukkuzum mamike mamike illo ma mike khaki ai kai ma mike miɗɗoka saap eh miɗɗo saap niteh ki khukkho kenan ma kika temun ɗi ka monni monni a wurghi ka chigaba sam wurghi ka chingaba toh isi khana ki zun kane khizun kuma ni nikko tamba mike bnallowe wo khapho kenun kei kumun munda yi talli. Mike ya talli phallo yo talli paarone wo yakamata sun wo mike ta tepmun amma munzur tepzun phirang ɗon mike phallowe khoppoh ki mun we niri tebi kenan kuma ɗhukuzum ma mike yi kokari ma mike koyi yare phidiyamba yi lina ɗaagho ko naagho yi kokari ku phenfazun eh ma illo i lli ka fagho ke fowhang madalla nini nini wurkun amma ni ɗhita tep fon wurkun ma ma tep ta ku wurkun amma tatep toh wurkun ketema a walla ari yimu tommon sam sam sam eh shi yasa phiɗi <hesitation> lenya khizii khiɗam minama yorobawa ka ma ibho siiba zun pheb phebinezu ka phozun a kiɗan ki mu wurkunawa toh kiɗanke walla ai ke awalla laa dita kiri fak amma ɗan tep ta a khiri puk ma yo puaro ta a a tayi pharo ka fo kulata eh si kam siita yi pharo ka fo kulata ke tema a walla toh ma bha ki tib hi ma damun munda kiri phomun pha dika yaggai. <hesitation> Ke a walla ɗhukuzum ni ɗhi ɗhi ɗhimmi ma siibbammun wo mu lawka yawumun ma mike yi kokari mi ki kira phowhang ma mike yi kokari miki kiri phowhan toh phowhang kei temoh walla kar wor phiɗi manni millam manni ti mmazz fogho kaitep ka ku whang kwanci kuma ka kiri phoghoi phanang ɗi kayaggaiya phiran ke uwanchi kuma ka khiriga fa whang wurkun ka khiro pgirangg summogho ɗiyo wuni summogho ɗiyo wuni toh ki ɗam ke temu awalla um a walla awalla eh yakamata siibbamun mike ɗa illani kai ma giggkimun ma mike kkiro yoyi fowhang mike koyima siibba zun ma giggkimun ma kakkamun mike da illang mu ka ɗhukkle ka fed don ku phebne momma kheno toh phiɗi kujel kizun mike mike illani hark oh koh makaranta ti yuwan mike yi ka fozun a ki zii ku mmun kumu watu ka fobature ka limun ta mu munyun a kudi kujel ɗhita ka fozun duk phiɗi ike ta warani mikewar ghi ka fozun koh ni mike ta phallna phallna ka fazun. Toh amma kimun phirang kizii mun koanchi siibbamu kuzun dhagham wo a mwngi tai fohmung kuma a walla <noise> musgamma ma ma siibba noma aghe wo ta tep gashi naazun eh ma da yo phaaro ta aa marteppoh wunna toh ke teno walla a wala ai sake nananteni a wala mu ɗiya an tep fahwhang tepfahwhang iyaɗɗaɗa ke ti fuyi ma yamba lin bhini ma giggkimun ka te mukayi ɗukkle kate ma kai ɗukkle ka te sam sam sam mun mu whang yamba kum eh fahina ɓhimun ka mummu un summon whang ampanni toh yakamata mu ɗhi kaka for ampanni ti phomun pee mehawarani phep ɗan muzii fohna ka wuna a ni ampani ni wurkun ka tep ti wurkun ni ma ku tepbi ta kiɗan kefe mu wala ɗigha kumun ma siibbamu ma giggkimun harka phidi mike we a lezun phiguang yakamata mike yikokari mike tep foh whang ker to phe we ta pherka muni. Toh a tep kizi ka tep phowhang toh we wo rya kete gho wani lokaci paari digha wo we siibamu meng iyi brang saai fohwang kergi kennan fomin fohro ka miro ɗa kere ka miro ɓhatin ma fohkeni ka mini a kirighi saap akinighi saap ni sun fu siibba mike ta lanifa mike fa illina ka wuni saidai mike ta lanifa mike illina ka fohkullate ɓa kuma a kikye indai ma fomin a foma monni koh fonaminaghoma ku yi kokari khighi yiro pharo ka pho ka phoma tooh ma mota khiro ma sibbma pheb ti khrina kuma ti ampanne ma amma ɗi wane khille ni minnana ma ɗema yca yip hara ka pho kullata ma kulata maguggkima kulata eh ma gigg kima kullata mari pheni toh kimun aro ma mu tepma makiro pheni ni ma amma yakamata. Ma yi kokari ma phen fohwang eh fah wurkunkwachi kei tema ma tep khadda da aha kere minte te pharono eh ma ka manta ka ketemun dhigha mara yuwani maka dhighina fomun fohma monni toh kizii koti phogho ma yamba foghina lebhidi siibba ta illan kai ka ele e ka phomai phoghai mussamman ma k eke miji ke pohatining ma ka yo ke temo toh sikenan ma ka ɗhiyo kuma summoh mina ari dhitiku phebe eh summon mina ari ɗhitiku phebei makizii ki te mun ki ta kwanchi wanchi kwanchi kwanchi siibbamun ke ta teppoh siibamun bho dhagham we mike a tepponmun mike a teppohmun.